Raha mikorota koa zashy gne enta tegna, e fomba fandamigna anazy azoso aby eky izy agnaty armoara ao na anatine vata agnao mba andamignana azy, da atokagny haninsika koa za tiserta, da e zagny mitoka igny, mitoka gne pataloha, mitoka gne gne kasiry raha hon'ny viavy, mitoka koa gne silipo any lelahy koa za izy, da rehefa mitoka zashy igny da zay vao asofokagnao sikidikidy agnatiny ao amizay izy mba sy ampy korota azy zashy, mitoka aby zashy samy magna gne misy anazy.